انا بصراحة اميل <hesitation> اكتر للاطعمة المالحة احب اشوف الاشياء مثل البطاطس المقلية والشيبس والمكسرات لانها دايماَ تكون لذيذة ومشبعة .الحلو بعد له وقته بس ما اقدر اكل منه كثير يعني قطعة صغيرة تكفيني اما المالح اقدر اكل منه كثير وما مل أبداَ واميل اكتر للاكل المالح.